ña ntata tiisi ru visi´n ha hua ntata ña kuu ñaa ku´ili ka ri ñaku ña kee nu ntayuka ri ñaka tava in kuu tivi´a tava in kuu tivi´a tyi ta tu´kara kuenta tyintaru tatyi visi ra satyo ña kita na´a ñaka a ña kuu tisi ru visi´n ka ra ika nta´ta ntii ña kuu ñaa ñaku ntiitu ña kee nùù ntayuka tava na kita na´a ña tyi ña sa´hua ikuntaru ñaku yu´va ha ña´kuu ña ka´sin ka´ra satyu ika ña ntanta ntii ña ña kuu kuñu ka ñaku kuñu ntisili ka ñaku kuñu xintiki ha´ri ñaku ka´an yo ku ñaa quesoli ka ñaku ñaa tatu´n ntitu ñaka ni ta kinto lalu kunito ra ta´saa kuaña tisi´ru tava na kita ña in kii ra tava na kuu kasiyo´a inka kii tyi ta´sa na ku kui´n ña ra sii´ya ña